Ye'e kutu kuaro hora ndañonró, kuando nani nguna atu nani nduku andaniotu kuan onre ndavatuu vaca jan ndavatu ndai, ndedadatu a burro ho kiti nani asno ananró iho nandutu kutu nandi njunatu iho tun tunduru iho tu nadaka, ndanga kueto nina ndandu onrú kundeka kuni yee onre njuanuu ndanga ndaga niu nunró tinaá onrachitu onre kuanda ngungundu mentuu ta'a onre ninjuan ndutu yetaka kuito njuina ochaniatu kuina into tuu kuini tuu asentir tuu, nakuantu.